Iho vecino ná, <hesitation> bueno no ihó kue vexhi nona, pero nida vecino na nrekuini nanaxi, ña tu kenanaxi vecinó ná iho ná ihoná inka xhichí ihó pero natú na hi xió tu na iin kaxió, kuaña tu kanitana xi vexhinona, nrida vecino ná nrekunitana xí in vecinonai ñatukani tanona xin vecino na.